ویکیوم کلینر ایک بڑا جھاڑو ہے جو ہوا کھینچ کے گندگی کو صاف کرتا اس کا طریقہ بہت سمپل ہے پہلے اپنے کو مشین آن کرنا پڑتا مشین آن کرتا تو اندر موٹر رہتی موٹر کیا کرتی ہوا کو کھینچتی پائپ کے ذریعے وہ ہوا کو کھینچنے کے ٹائم پہ تو زمین پہ جو دھول کچرا والا سب اندر چلے آتے ہوا کے ساتھ میں اور وہ جو کچرا ہے وہ ایک کنٹینر میں رہتا ہوا پھر سے دوسری سائیڈ میں چلی جاتی اور اس کے بعد میں وہ کچرے کو کیسا صاف کرنا وہ کنٹینر کو بولے تو بند کرنا ویکیوم کلینر اندر سے بیگ نکالنا کچرے کا پھر وہ پھینک دینا پھر واپس سے پھر اپن ری یوز کر سکتے یہ ہے ویکیوم کلینر کا بیسک سٹیکس